Baana gyíŧi bég de ñe gihúri giinda ma gaŧi hale. Mboli bii gga gédidi bà btooti ma, mbo bigee ga gédindi btooti, bari ii mmada húri uñaani hande. Bayiri yíŧi bà, gyíŧi ma húrin yaa gyíŧi njiŋne bég bà, halaa ggin saanti ngi bà, ii ggim biiŧa bà. We de ii ttúur btootim bàa ma, bari hina júbli he, ndu uwéeti ma bsín, húri yaa gboli gilli maa ssúm biiŧani de. Bari ndu uwéeti ma a bsín anbol, so uhúri yaa we, mbol we fana, wo gí hali harji, hi ma húrin yaa wee dduul; Bari bbúru so ubiiŧi ma a gbol, ngette biñaŋ ma bindúba ngi wi giti mo.